Baturoo nafaa mu miŋ ti wo lemu ňiŋ ti i ka na hawuja. Parisiko baturoo niŋ i be a la, niŋ i hawujata tumoo doo bi jee a ka tiňaa le. Iyoo, mee niŋ i maŋ ha, niŋ i maŋ ha, niŋ i maŋ hawuja tumoo doo i buloo ka laa a kaŋ ne, wo lemu baturoo nafaa ti.